Too dɩ yéñsitɔ todzé faádze lá kaa tuku ná táñgáráfʋ, táñgáráfʋʋ dzɛ kaá baa yáana áláma, bíɩ ŋñlámɩná wɛ okerere ɔ gbɔɔ tañ naní amá ŋ tíkɩ sɩ ñ mɩ ɔ támʋŋɛ abéé ŋ tíkɩ sɩ ya í ɔ kɔnɩ abéé ŋ tíkɩ ñ tɔŋ fɛɩ kʋrʋ kɔɔ yɛyá, táñgáráfʋʋ baá yána. Doo ɖɔɔbɔɔ sɔkɔwá, táñgáráfʋ títíɩ táá bɔɔ, baá mɔrɔsí tákáradáá yá ka yéléki, bʋ kaa dzʋ goóreé bá yélékiyá, ina nɔɔ abéé bɔkɔɩ abéé bʋrʋ bʋʋ talá sɔrɔɔ mɩnísíɩ bʋnaa dzʋí. Tɔɔ mɩnísíɩ na nɛsírɛ díná kaa tíɩí tɩtɩŋɛ bɔɔyɛnɩ, ɖɔɔba ɖɔɔba-ɖɔɔbá báná ba tíɩ wɛná ɩsɔɔ fɛbɛ, ba wɛná dzɩñtɔ ka wɛná dóŋɛ, kaá bíɩ tʋnaá gɛ ɔ tɔŋná ɔ naŋtʋna, ɔ wɛná goóreé ɔɔ la kaa síŋí, ka tɔŋ ŋsɩbɔɔ ɔɔ tɔŋ, ɔ naŋtʋna ŋɔɔ ɔɔ tɔñŋána, bʋʋ yɛ fɛɩ kʋrʋ: bʋʋ lísɩ ka wʋlɩí ɛŋɛmɛsɛ sɩrɩ bʋʋ yémíɩ sɩ <hesitation> bawɛ baá tɔñna mɛ ŋsɩmɔɔ, abéé bawɛ baá gɛ mɛ ŋsɩmɔɔɔ, tɔɔ faádzemɔ, ráñgáráfʋʋ dɩí loó bíɩ dɩí gɛ dí tɔŋná dɔñɔ. Táñgáráfʋ ká yáa sɩbé Kawɛ sɩrɩwɛ sɩwɛ kpɛñlɛɛ, ŋñná sɩrɩ wɛ ba mɔrɔsí bʋlɔ kaarɩ, sɩɩlɛ, sɩtooro mɩnɛɛ álɩ saláa, ba bɛrɛsína faala, kaarɩ sɩɩlɛ sɩtooro alɩ saláa. Bíɩ ŋñ gɛ ñ tɔŋná tʋna mɩnɛ, bʋ bisí ŋwɛná tʋna ɔ vɔñŋɛ, ɔ vɔñŋɛ káá ŋñ gníkɩ, kalátɔ tʋlɔ bɔɔ bá mɔrɔsíya mɔɔ, ŋñ gníkɩ ŋñ gníkɩ álɩ bʋ kaa sɔŋná ɔ vɔñŋɛ ká nɔɔ, ñ gníkíyá mɩnɛ ññ gníkí goóreé tútúú baa yáa, ñ gníkíyá bʋʋ la, ŋñná bʋ gbaálɛɛ mɔñ, bʋ gbaálɛɛ mʋñ tʋna dzaá, ŋñná ŋñ mí náró dzá bʋʋyɛ píñ-píñ-píñ! Tɔɔ ñŋ bʋ dzʋ ɔ dzaá mɩnɛ, bíɩ ɔ náa, ɔɔ kpéri ñna í,íí tɔŋná dɔñɔ, bɔɔ baa yáa táñgáráfʋʋ dzɛ, tɔɔ duuniyaá wáana kaá valá kaá lá siminamɛ, baá bé wɛ bʋʋ lá siminamɛ, baá bé wɛ bʋʋ bɛŋtí mɔ, táñgáráfʋsɛ sɩrɩ lí faádzemɔ, síná, bʋ wɛná bɔɔ ŋŋ dʋwá bʋmɛ, baá lɛ bɩí yá, baá lɛ bɩí yá bíɩ ŋ wɛná vɔñŋɛ tɛlɩ, baá lɛ bɩí yá kadʋ, bíɩ ŋñgɛ ñ tɔŋná ŋɔɔ ññ tɔŋná, ñwáana ɔ vɔñŋɛ tɛlɩ mɔɔ. Ŋñ dzʋ bʋmɛ ka tɔŋ, ŋñ bʋ wɛná fɔlɔɔkʋrʋ goóreé ññ gníkí ñ gníkíyá mɔɔ bʋʋ kpálá fɛnɩ gbɔɔɔ ñ tɔŋ tɔmɔ, ññ tɔŋ kala, kɔɔ wáana ní feé-feé ññ tɔŋ kala, ññ gníkí bʋʋ la, tɔɔ bíɩ bʋyɛ sɩ tʋna, ɔ wɛ vʋñŋɛ lɔ, ñ gníkíyá lɔ bʋlá mɔ, ŋ tɔŋtɔñmɔ bɔɔ ñ gníkíyá lɔ bʋlá ŋñná bʋʋ kaarí fɛnɩ kaarítɔ bʋʋlɛ, bʋ wʋlí sɩ tʋna ɔ wɛ vɔñŋɛ lɔɔ dzɛ. Amá ñŋ bʋ kaarí kaarítɔ tʋrʋkpákpá, ŋñná sɩ tʋna lí vɔŋñŋɛ lɔ bʋyɛ sóóni. Ŋnáa? Tɔɔ bíɩ tʋna kɔní kaa ná, sɩrɩ wɛ, bʋwɛná ŋsɩbɔɔ tútúú báa yɛ sɩ tʋmʋrɛ ka tala, ŋsɩbɔɔ báa mɩlɩsɩ bí ka tala. Bíɩ tʋna ná ŋ tɔŋtɔñmɔ bɔɔ ñ tɔñŋá bʋ kala ŋñná sɩ kaarítɔ bɔɔ bʋ kasríyá bʋʋlɛ bʋ, tʋʋ bɩrɩssí ŋsɩ bulúu mɩnɛ, ŋnáa? Bíɩ ɔ taa ná táá bɔɔ, bʋʋtí ŋsɩbɔɔ bʋ tíyá ka katɛ ŋsɩ bʋyɛ gbɛtínɔ mɩnɛ sóóni mɩnɛ. Ŋnáa? Tɔɔ bʋ táñgáráfʋsɛ sí síná si bʋ wɛná karɩ ŋñ yá ŋɔɔ ñ yáa tútú bɔɔdzɛnɩ bíɩ tʋna wɛ vɔñŋɛ lɔ éé lɔ ŋ yáɩ mɩnɛ, ŋñná ɩ ŋsɩmɔɔ, ŋñná ɩ ŋsɩ agbalakukuwá mɔ, ɔŋʋ róó ná nɩ. Ŋná ŋsɩbɔɔ dzɩñtɔɔ bɛlíya ka tala? Ɩí ná dɔŋɔ ɩí tɔñna dɔŋɔ ŋsɩmɔɔ ɩí mʋkina dɔŋɔ ké, bíɩ séé yáa íí tɔŋná dɔñɔ ka kpɛrɛná dɔŋɔ sááwʋra kaá wáana. Tɔɔ bɔɔ má dzɩñŋá sɩ baá yá sɩ káñgaráfʋʋ dzɛ.